أنا بصراحة بفضل إني أحتفظ بإسمي الحالي ما بغيره ما احتاچ بغيره ،لإن بعتقد إن الاسم يعبر عن چزء من هويتي وتاريخي ، و ‹ hesitate › أنا بفضل هذا الاسم بعض الناس بتشوف إنه من الافضل إنك لو فيك تغيره تختار اسامي چميلة اسامي چديدة لكن بالنسبة إيلي هذا الاسم بيعبر عن تاريخي وهويتي. وهو چزء مني ما بغيره